Ágwò sínàm mkpó k’ùgwém ánilaka ísóbó idóm mfiré ádé ñtó ékámí ágwòdén. ídá nké dé étók étók. mmó émási námkpo mkpéé ká mkpó ñké kpéné ñni yóñó ñni, ñyóñó ñni ki ini ámí mkpé yóñó ñni, mmá yóñ ñnigwó ámmó éná ñnó ítém éwò ñsékeké dá ánám ñé ákpéné ñtèré. mkpó ákpéké yóñ áli k’íní ñkáníká ñtòm áfùyóñó ùlí ñsé ákéké dá ánám, émá étán ùtó íkó ñtéré ánánáñ íbén ñník ásín míén k’idem, ámmo íyo ké ùsén ñfén mmá nùñ ñká, ná úóñó mmò kidáhá ñké ká ákpákò ídóhá ñké yóñó ñké émá élí táñ ikó éwò ké mkpínámá ñtéré, mmá ká ánám ákáñ íbá ñnǎ yóñ ñni k’etini, mmò kùtó mkpó ñtòm nkénám, ùsùk mmá ká mkpó ñteré, ñnùñ ñká ñyóñ ñní, ówó ñsíkídé nélùùù ùsóbókídém ùyón ùrì, kpánákpán ágwò síwí ímbib áride ñtó ékémí ágwòdén, élíóñó <hesitation> ùsùn ágwòwán nábá, ámmò mkpóntòn, ùkwak ákéké wíárá kùsùñ kpé ñké sáñá ùkwák, machine fuel àkéké kwéné kùsùñ mkpó kéké or ákéké ná mkpó ákébá or ñtó áñkédéhé mkpó ñníañá íkísóbó íbá ñnùñ ñsùñ ñté íkó ntéré ne mmó, ámmó éná nùñ ínún, ñsùhó ámmó ínukò ínúm <hesitation> ákémídé émùfáná k’ùsùñ áké ká dé, ámmo émá énámkpó k’ùwém ámí sé ñni lákábífiré mfiném Nmáké dùk ñdùk kúfónó ámmó éná éwò ísáñ dé. ájén áfò sáñáké kéd dé mmáá, kùsáñá ùtó ísáñ ándé. ájén ádé né sáñá ísáñ íbóhó. ámá ké sáñá m’ufó ágwò ándé. ágwò ánsídá ùkùd ánùñ áwùbád dát áfò ásé sáñá ísáñ ñtéré. énùñ énámkpó éwòò ñnùñ ñká ùfókñgwéd. ñyóñ ñnni élíwò bén ñgwéd áfò kòòd. kùgwó ùsáñ. k’únámá ùdùk ñdùk ná ámá. ámá dùk ñdùk némá kùsínéké ùfók ùché séncúm or ùkáráké ànám mkpó ñtékéd anùñ nkoh ítém ámmó éké nóyíén dé súm mfíném, kpóó sé mmó ékétáñ ñne ámí ádò ñkáná mfire ásùk ámbádá k’idém tùtù ányegwó mfíném